A hewan yang ya aktip ama mitoa'kuma biasa au ketemu ri ma yang pertama ma <hesitation> radunu, radunu ma biasa mulai i'aktip ma mulai di magaribi pea, magaribi pea ma laku irihue, irihiu iloleke ama nin-nunuwa, he'e karna sering ama nunuwa ma, radun duma ikeu ma ina mitoukuma mulai yulehe kamananu ma, ha iriuh hidi dikatu nunuwa pea ikeu au se he'e ulei a paneka papaya-papaya sais se, ha kalu biasa kalu ikeu papaya ma, ma ma, ma ma amiitiu abawa mama pasti papaya ma ma intua, laku ina ape'e, ha ikeu ama pea ikeu irihu peduke, ikeu ma balamo apa lagi musim balamo ma ma paling he'e, irihiu takisaya keu laku ina lahahri, ika balamu, ika balamu ma riya, riya, riya, riya rikin tia pea ikeu peduke. Mikeu irihu peduke, setela ama balamo pei ikeu, ama iyadu apa lagi skarang i, nama sui'adu intua, jadi kalu irihu mai paken lalahi ma keo ma iyadu, iyadu ipuna iyadu hiya ikimu iyadu hee alei-alei hina ma, biasa kalu subu-subu kalu mateule iladu nam-nama surawa kuse, ma ma masi-masi hise sala ma radun ma, ikeu teu sala saladu ini iyadu kisi iyadu mitouku, baru rawaku musia ku le'eri, ha telah ma peduke irihu setelah kalu tahi iyadu atau tai e balamu ma ma ikeu ikeu ma anunu ma he'e ma he'e ma ami ketemu ma ama nunuwa, kaanu hua nikom e, jadi kalu ikeu irihu peiiledi, ma ma jag amir wasaladu apa lagi yang iskarang-iskarang i'i, uda pute peduke radunma jaga ikeu wasaladu, keu riya lahidi aleihina biasa ma audi nunudidi. Audi matete jalan baru di ina nawalau di, <hesitation> jadi ekeu ma mulai hidi ma ma irihiu, irihiu ma ina sasaran ma, ama niwedu ama iyadu, ama iyaduo baru kalu irua ma iyadu ma iloleke ma ma pasti e, tia bawa iya duma imete e, jaji kumu iyadu iya i'he i'kisi apea, stela ma pea laku irihu e, irihu ma peduke ikeu la kamanan peduke karna ma ma setiap mito oku, magaribu toti se ha mulai ibebe-iben pencar ma riya ekeulehe ye niko yang au hete nikom'e, iyadu, balamu, <hesitation> ha aure laku setelah ma pei keu ma ure peduke, ure kalu biasa ina ina menjelang inang tua ma mahema ikanu ina laramina ma, biasa ale ami ma biasa ami hete ma, ina ralamina ma nala radunikaya ma berartiha uri ma ma intua, ha iriu peduke setelah ikauri pe ikeupeduke keu irihu. Leka ina wala nikom e, ama nunu am'e, kalu ama nunu ama, ma ma panola ye ema, nikon ne nikon rikintia pea laku ikeu ama nunu ama, ha pokonya ama nunu ama ellau e, bisa kalu au hitum- hitum ma bisa <hesitation> inarhutidu kalu setiap me toipa ina meria biasa irihu ma ma au perkirakan na ma bisa <hesitation> ina ruhutidu ma, haa ikanu-kanu ama anunu pea ika pea ai keu mulai pen-pencar peduke riya ikeu hule'i <hesitation> hii pedukema ae kamanan peduke, ha dua rene peduke ikeu peduke ikare niko iadume peduke, apalagi skarang ii iyadui, mulai ina mete wale jadi setiap eu nahale metokuma pasti ami dapat te ma radum ma'e, ma ma'i sangat ma ma aleihe yang ami ketemu ketemu dima yaitu menyangkut laku ma ma, haa kalu ika iya dupe duke ma sering iruhu peduke paneka riso ita ale biasa ite hete ktata'e. Eta puas nama ma riya, ika <hesitation> iyadu setelah iyadu ma pea ikeu balamu peduke, iriso paneka ikeolo pea, ikeola'e pei keo nahale, ma ma jaga ami dapat wasaladu baru setelah ma peduke, irihu mana ula wala peduke, mari irui ama kalu rikiintia irui maina wala niko nunuam'e, ha tela irua ama nunu pea karna masi mitoku peduke, mitoko kemudian peduke ma a'mulai irihu peduke, ikeu le ina kamanunu ma ma e, iyadun ma iyadu balamu, ure, <hesitation> papaya ma, ma jaga irihu ikeu riya ikari ma, a setelah ika ma pe ikeu iledi ama ina wala peduke ha ledi ama ina walau, mama riki intia, pea riki intia ma peduke, mulai irihu, irihu ma pea ina walau nikome irihu leke dititu rima ma ikeu nahale ikeu lo, ikeu lae, ha pei keu riya rong ale ami alei hina hilale rong. Nala irong ma nala mi ari'i ha radun ne ikeo hihi, ipasti'i kalo taibalamo iyadu, kalu tai iyadun niko ure nikom'e, ha ikeu peduke ikeu keu keu keu keu tapi eledia ma, niko ina walau nunu hanikom'e, ha setelah ikeu ama ina nunu ama pea ha mulai rikentia, ha nanti inadisa ina mitouku peduke ha ina hi peduke, barang aleihi radunu biasa a'ariya ma, biasa iyaduinamete, iyaduinamete balamu ina, ina masuinan tua se, ha kadang ma balamu opor siu kanu rusiu biasa ma, jaji kalu neeulo subu leeulo duma sikitama laku ari'i oi balamu durihuma, ma ma iki, iki iki lohana pea baru lohana baru ikisi lohete ama ma, ha setelah ma peduke iwela ina walau peduke mulai ilolke ma, ilolke ke ma ma ma berarti ma ma na tanda bawa marikintia. Ha nanti hari berikutnya pedukema ina-ina pekerjaan yang sama ma'e, ikeu irihu peduke, irihu peduke ikeu kalau hidia ale hihi laya wale, lay wale perkirakan irihu ma, bisa tujuh-tujuh kilo ma irihu ma, karna hidi, hidi rikedu lae walei lai ma biasa tuju kilo ma, maradun nirihu ma rihiu pe keu ama dikata sa pesa, biasa biasa ma ikeu niko iyadum'e, ha hialei iyadu laku balamu, yang sering ami ketemu rima.